Pos en quixiendu sel otimista t'izía que sí peru la verdá es que es mu difici polas goliendas delos paísis i, peol, delos sus goviernus, porque la genti veramenti vivi tranquila peru las ahinchonan i las convencin de qu'essi país o el otru es malu i yasta'l ciriu entangau. Á si mos destinguimus o á si ai sotru praneta i los que no queremus guerra mos poemus dil pallí paque mos quein tranquilus dun golpi.